Kenya, eɓe kaala angele sanne hannde. <hesitation> Eɓe jogii bomi maɓɓe e hoore maɓɓe. Kercieŋaagu woni ko jaalii ton. Ɗun duu jon kaa banngal enternet nii, neɗɗo heɓi anndal muuɗun. So wanaa ɗun mi meeɗaayi yahde ton.